Bueno ujun namee ujun cucaan ndioo jun induvii yindia chian ujun mee ndiquimi nuan ujun necuuve gueen ian nihin mecuca ndiqui me evejinuun nda mendutee yu cuu nda tehe ndecundee ian ca nian cucate name yɨɨ yivɨa ndehe naun uvi name yuu nain jani ndiqui ndiqui yandu yandu mihin mecu canguee nduvii siquimia